Tsy afaky hizaka zaho hoe ah mahare maharary gny hazo fe no hentiatsika nofa tombohy mesa izy na ah firana na doroa, hitanao fa mihamaiky miha simba le hazo, da misy ranony mijotso bokao aby na paky izy. Ka raha aminaha zany na de tsy tsy olom-belo izy tsy biby izy, zavatra manan'aina avao koa nefa izy da mahare maharary.